Matthíasdóttir var einstakur listamaður sem fór ávallt sínar eigin leiðir segir Jón Proppé listfræðingur hann er sýningarstjóri yfirlitssýningar á verkum sem opnuð var á Kjarvalsstöðum á dögunum í tilefni þess að Louisa hefði orðið hundrað ára í ár en hún lést árið tvö þúsund við Einar Rafnsson skoðuðum sýninguna louisa var alltaf að hún var ekki einn af þeim listamönnum sem málar bara

fjórar myndir á ári hún hún var stöðugt annaðhvort með pensil eða blýant eða vatnslitina í höndunum og og í rauninni liggur gríðarlega mikið eftir hana sem lengst af bjó og starfaði í New York en elsta myndin á sýningunni er sjálfsmynd frá nítján hundruð þrjátíu og níu en við tókum þann kostinn sem mér finnst svolítið skemmtilegt að vinna aðallega með myndir sem voru til hér á Íslandi og við vorum eiginlega hissa á því hvað það var gríðarlega mikið auk verka úr opinberum og einkasöfnum á

er á sýningunni verk úr eigu dóttur hennar listmálarans fágætir munir á borð við skissubækur og

mig langaði svo mikið að halda upp á hundrað ára afmælið hennar mömmu og ég hélt að það mundi vera mjög sniðugt að vera með sýningu hér á landi ég veit að það hefði verið mjög erfitt fyrir mömmu

gera svona sjálf því að hún var

að hún var bara ánægð að mála en hún var ekki að hugsa um

ég þarf að sýna ég þarf að gera þetta það öðruvísi gengið að hlutum í Bandaríkjunum maður kemst í gallerí og svo sjá þau um það en hér þurfti maður að koma og leigja og finna stað sýna og allt það það var ekki neitt sem mamma gat gert hérna er pabbi

louisa Matthíasdóttir var lengi dálítil huldukona í íslenskri myndlist hún hélt til New York í framhaldsnám nítján hundruð fjörutíu og tvö og settist þar að með eiginmanni sínum bandaríska

upp úr miðri öldinni fór frægðarsól hennar að rísa í

á meðan slegist var um verk hennar í galleríum í New York höfðu fáir hér á landi séð nokkuð af þessum verkum á sjöunda áttunda og níunda áratugnum að þá voru meira og minna árlegar sýningar á henni í galleríum í New York og sýningar út um öll Bandaríkin ýmist einkasýningar eða myndir á samsýningum á söfnum hreinlega um

öll Bandaríkin það voru upp undir þrjátíu til fjörutíu sýningar sum árin þar sem myndir eftir hana var að finna í Bandaríkjunum Íslendingar vissu vel af henni það voru fluttar fréttir í blöðunum Morgunblaðinu þegar hún hélt stærri sýningar í Bandaríkjunum og og vitnað í það sem virtustu gagnrýnendur í New York sögðu um hana

við gátum öll verið voða stolt af henni en það vissi enginn hvað hún var að gera svo er það ekki fyrr en á áttunda áratugnum að það fara að sjást myndir hér á sýningum hún heldur ekki sína fyrstu einkasýningu á Íslandi fyrr en nítján hundruð áttatíu og sjö fann sér myndefni í sínu nánasta umhverfi og málaði bæði heimilið og fjölskylduna alla tíð en Ísland var henni stöðugur innblástur og sést það á að myndir hennar af íslensku landslagi urðu æ meira áberandi eftir því sem árin liðu á seinni árum átti hún fast athvarf hér á

landi í íbúð í miðbænum eins og fólk veit kannski hún var aldrei neitt nema Íslendingur og þegar hún flutti út og giftist pabba það var bara tekið af henni ríkisfangið því hún giftist út sko og þá afi að sjá um að hún fengi ríkisborgararéttinn aftur síðast var haldin yfirlitssýning á verkum

í Reykjavík nítján hundruð níutíu og þrjú meðan hún var enn á lífi Jón segir sýninguna nú mikilvæga til þess að veita nýrri kynslóð innsýn í verk listamanns ég man eftir skónum þú

þú manst eftir skónum og auðvitað þessari peysu sem hún bjó ekki til

en fyrst og fremst fór alltaf sínar eigin leiðir og í New York komst hún í tæri við og varð hluti af mjög stórum og öflugum hóp ungra listamanna sem voru að

debatera endalaust það var verið að rífast um abstrakt eða ekki abstrakt og allt þetta nýja sem var að gerast á fimmta áratugnum leland hins vegar maðurinn hennar tók fullan þátt í þeim eins og sagði einhvern tíma hann sér um að tala um þetta ég bara mála pabbi

hann var svo hann var svo mikið fyrir

gaf henni svo mikinn stuðning og hún gaf honum svo mikinn stuðning og og það var bara þau voru bæði mjög heppin að að hittast

mamma sagði alltaf við mig þú passar svo vel inn í ég var bara þar með þeim

hann var norðanmegin og mamma sunnanmegin og ég var þarna inn á milli að lesa

gera það sem ég var að gera svoleiðis að þetta virkaði alltaf vel sko hún var svo heil í sjálfri sér maður fékk það alltaf á tilfinninguna að hérna væri manneskja sem í rauninni þyrfti ekkert endilega á neinum öðrum að halda og henni var nokkuð sama hvað öðrum fyndist það var ákveðin kyrrð í kringum hana og það er líka kyrrð í

meira að segja jafnvel þótt við sjáum stundum fólk og jafnvel bíla að þá er kyrrlátt yfir borginni og svo eru landslagsmyndirnar þar sem ríkir mikil kyrrð þess vegna ákváðum við að nota þetta sem titil á sýninguna sýningin heitir kyrrð einfaldlega á sýningunni eru forvitnilegar fyrir margra hluta sakir í þeim er áberandi fjallasýn

æskuheimili sínu í Höfða og hélt í útsýnisíbúð sinni í Reykjavík á seinni árum en nú hefur ýmislegt breyst það var mjög flott útsýni það var ekkert af þessu þessi þá sá maður Esjuna hún var alltaf það var alveg yndislegt bara allur fjallahringurinn eru málaðar hér af svölunum en nú er búið að byggja fyrir

komið þið sæl of er einkunnin sem myndasögu hópurinn gefur sjálfum sér á dögunum kom út tólfta tölublað

og í tilefni af því var opnuð sýning með úrvali af verkum þeirra í Grófarhúsi Borgarbókasafnsins Bergsteinn kynnti sér þetta elsta

aftur í myndlistar og handíðarskóla Íslands þar sem þrír

voru við nám fyrsta blaðið kom út nítján hundruð og níutíu eftir að Bjarni Hinriksson sem lært hafði myndasögu teikningar í Frakklandi slóst í hópinn

um tíma nítján hundruð og níutíu er þetta óþekkt fyrirbrigði á Íslandi við vorum fullvissir um að við værum að

virtist uppselt

í annarri hverri sjoppu þegar nánar var að gáð þá var kannski búið að taka það til hliðar við höfum náð að halda þessu tiltölulegu

of listrænt fyrir

ég að byrja á sögu sem ég vissi alls ekki hvernig endaði og ákvað að fara af stað með tvær tvær persónur sem urðu til í

senda þær út í geiminn í leit að versta brandara alheimsins það var eiginlega upphafspunkturinn úr verður frásögn sem einhvern veginn á endanum tekst að fá endi þannig að ég er alveg þokkalega ánægður með hana en útgangspunkturinn var að vera ekki með

handrit þegar ég var barn og unglingur þá las ég nánast allt sem ég fann en það má

að hasarblöðin hafi mótað hvernig ég nálgast þetta myndlega en innihaldið er oft líkara því sem gerist í evrópskum myndasögum þannig að það má segja að þær virðist oft vera þessar sögur þannig að það sé mikið um að vera en í grunninn

er þetta mest um manneskjuna

er fullt af fólki þarna úti með lifandi áhuga á myndasögum sérstaklega þeir sem margir sem eru að gera myndasögur sem er ólíkt því sem var kannski ekkert rosalega margir sem eru að kaupa hana þessar íslensku allavega þannig að markaðurinn er enn þá svolítið strembinn en við erum væntingavísitalan er ekkert sérstaklega há hjá okkur markaðslega ég er kannski

minnsti

kannski bara vegna þess að belgísku tæru línunni einföldum sögum og það er bara það sem

alltaf að móralisera yfir fólki og hafa svolítið gaman af því í leiðinni reyna að vera fyndinn líka í tólfta er ég með klassískar hetjur það eru þrjár sögur sem ég er með tvær kemur fyrir og hann er búinn að vera í öllum tölublöðum frá upphafi svo er þriðja sagan með með pilti sem ég er búinn að vera með í nokkrum sögum síðustu ár sem heitir Helgi Dagur hann er svona útblásinn sem lendir í mjög skrítnum uppákomum það er einhver fiðringur í okkur að ég hef meira gaman af þessu núna heldur en myrku miðaldir kringum aldamótin þá kom þetta mjög strjált út það kom tíu ára tímabil

einu blaði en núna erum við sprækari það er eitthvað að gerast þetta er þessi